सौवार वठेइ सुरु हुन्या हप्ताका सात दिनः एक त सौवार आफुइमा होइग्यो, तै पाछा मंगलवार, बुधवार, विपैबार, शुकबार, छन्जरवार, आइतवार ।